तरकारी जम्माइ किसिमगा हुनाछन् । अब तैमध्ये सद्दाइ हाम्रा भान्सामी पाक्ते बारैमास पाइने <hesitation> हुनाछन् केइ तरकारी भने केइ भने हिउन कि हिउन मात्रै पाइन्या कि भने बर्खा मात्रै पाइन्या तरकारी हुनाछन् । तामी बनि सब्भन्ना बणी चल्ले खानामी पाइन्या उसरी तनी तरकारी भनेगा आलु, पि_पिडेउ, प्याज, टामटर, <hesitation> रामभिणा, काउली, बन्दा गोबी, गाजर, मुलो, चोतो, सिमी, सिमसोट्टा, काक्णो, लौको, भुजो, भिन्टो, करेला, <hesitation> पालंङो, मेथी, च्याउ, ब्रोकाउली, बोडी, खुसानी, लसुन, अदुवा, प्याज, हर्र्यो प्याज, भिणेखुसानी, सागे खुसानी, तरुल, सगरखण्ड, चुकुन्दर, भेन्टा, चिप्ले भेन्टा, <hesitation> खुसानी भयो अब <hesitation> कति यमी मुइले दोर्याइबन भनेहुला कति <hesitation> मोटामोटी पाइने भनेगा उसरी यत्ति तरकारी हुन् ।